menurut sayo sabun tu banyak manfaat nyo kenapo kareno mandi tu kebutuhan biologois lah daro orang, kebutuhan manusio lah bahaso nyo kan kebutuhan manusio nah jadi mandi tu kan kito bersihin badan kalo kito mandi dengan aek be tanpo ado nyo kayak alat untuk membersihkan yo badan kito, yo dak mati kuman- kuman tu nah, fungsi nyo sabun tu itu selain kito mandi dengan aek bae ado nyo sabun itu bersih kan kuman- kuman kito, kuman- kuman yang ado di badan kito, kuman- kuman yang bakal bes mau kotor- kotor pasti kito tejago, kareno sabun tu sangat lah penting sabun tu sangat lah bermanfaat nah mandi tanpa sabun tu aneh bae kan, itu tu memang kebutuhan kito, lah sabun bersihkan kuman, bikin wangi jugo kan mandi tu nah itu penting lah, sabun untuk manusia untuk orang- orang, semuo mandi pasti orang pake sabun dak ado orang mandi dak pake sabun, sekarang orang sangat butuh mandi pake sabun. <noise>